Ma ko se aipota, neimbove ye ko mbaetɨ apo mbate ayue mbate amae jau vaera mbae jëë va, ani jembosɨ va, erei karu yave o jaema pɨtu pɨtu oi yae ko, tätä se yɨmbɨaɨ, jaema tätä sekɨreɨ jau kavi mbae, jae jokua se ma aeka javë javë ye.